Ndojan iyo'ó este <hesitation> región ya'á, chí vitna'a chí ituu tuu nde tuu tuu nde he tuu nde tuu ndetitu tuu indá pero odviná kú javina yoni njá njativaxa <hesitation> njada kuu guayaba, este <hesitation> platano este manzana, <hesitation> fresa ajan chí ni ndatenundé ndiyonjuan xande nani este nanuu yinguan ndenayua kuani katandí inani yuu ngua chí ndeva'a kuyuhua, yuu xa'a kovaxa kuu uva, uva kuu este ndiva'a fruta njá iyo iyo kuu yaví mercado ndinjan kuu kaxa'a ndi kajanjan hi yo'ó tuu ka'a njini na'a nombre va'a uu nii maxa'a xhii ini tí njana na'a fruta na'a fruta nanjuva'a achi ko'o chuití, chikunga kayuu njuu ajan chí cho'o vité njuan nanai chite kuu va'a chí vaxhina kuu ni tata kuna njá chimaxanja xe'é, kua kuan xa'a ndéhe yunjuaxí nixa xa'a xa'á fortalezer este niñixa xanta xa'a va'á año'ó njuakaxhi ñuyukua, axa'a este ma'a fruta chí ikana xhinokua honjá akua njinji xakuu ndivandu nduva'a ho región ya'á tiempo nde'e, nde'e yiko'o ndoko, ndoko ión ndakan xhian ndoko a ndoko niuun akuu ika vée yikuan koo ndikoaxa njaxa'a yikuan.